gott kvöld það er stór dagur í

sýknaðir í Hæstarétti í dag þetta mál hefur verið svartur blettur í sögu íslenska réttarkerfisins og þrátt fyrir linnulausa baráttu

var dómunum fyrst snúið við í dag Davíð Þór Björgvinsson settur ríkissaksóknari fór fram á sýknu í málinu og Hæstiréttur á það og þeir eru komnir hingað Davíð Þór

á ekki bara að óska ykkur til hamingju með þessa niðurstöðu ég myndi segja að það væri að óska Ragnari Aðalsteinssyni til hamingju hann er búinn að berjast í þessu miklu lengur en ég ég var nú bara embættismaðurinn í þessu

gerði skyldu mína bara einföld spurning hvers vegna fórstu sem allra stystu máli þá er það þannig að sakfelling á þessum tíma í dómi Hæstaréttar nítján hundruð og áttatíu var reist á játningum hinna dómfelldu og framburðum þeirra um þátt hvers annars þetta ferli

sem hefur staðið yfir núna um árabil leiðir í ljós að að forsendur Hæstaréttar til þess að fallast á að þessar játningar væru nægileg sönnunargögn eru mjög veikar við höfum nýjar upplýsingar um meira harðræði gríðarlega langa gæsluvarðhaldsvist síendurtekin brot á málsmeðferðarreglum forsendur Hæstaréttar um þróun játninga voru ónákvæmar og veikar

þeirri niðurstöðu að það sé ekki að treysta þessum játningum til að byggja á sakfellingu á því var mín sýknukrafa reist í skýrslu endurupptökunefndar eru tilgreindir fjölmargir þættir sem undirbyggja þá niðurstöðu að taka

langvarandi einangrun harðræði misvísandi framburður og að Hæstiréttur hafi lagt ónákvæmt og í tilvikum rangt mat á játningar og afturköllun

gat dregið úr sönnunargildi játninga hefði Hæstiréttur átt að viðurkenna mistök

lagalega tæknilegt atriði þegar ákæruvaldið gerir sýknukröfu venjulegt sakamál þá gerist þetta þannig að ákæruvaldið hefur öll gögn málsins og svo framvegis og hann metur

að réttlæta það að maður sé ákærður ef hann telur sig ekki hafa það þá þannig það er svona hinn venjulegi gangur málsins í endurupptökumáli horfir þetta

ég nálgaðist þetta mál bara með sama hætti og maður hefði gert sem ákærandi sem væri að taka ákvörðun um ákvörðunina skilyrði til þess

hafa ekki verið fyrir hendi sumpart er er er endurupptökunefnd að nota orðalag sem sem þeir rökstyðja mjög vel ég kaus að orða þetta svo að forsendur

fyrir niðurstöðunni á sínum tíma hafi verið mjög veikar þessar játningar hafi ekki haldið sem

einu sönnunargögnin í málinu Ragnar þú sagðir í dag

niðurstöðunni þá værir þú ósáttur við dóminn þú hefðir viljað að Hæstiréttur lýsti yfir sakleysi

og viðurkenndi mistök

taldi að þetta mál hefði slíka sérstöðu í réttarsögu okkar á seinni áratugum að það væri full ástæða til að glöggva sig betur á því hvað olli sakfellingunni nítján hundruð og áttatíu til þess hefði

þurft að fara ofan í rannsókn málsins á lögreglustigi meðferð

Reykjavíkur á málinu bæði sem rannsóknaraðili og dómari og síðan meðferð ákæruvaldsins á málinu og að lokum Hæstaréttar það skýrst fyrir það tel ég að hefði verið til þess fallið að koma í veg fyrir að slík mistök endurtaki sig á næstunni eða á næstu áratugum eru fordæmi fyrir því að erlend fordæmi þar sem um er að ræða endurupptöku og

sakborningur hefur setið í fangelsi í fimmtán eða tuttugu ár að við lýsum því yfir í dómnum að hann sé saklaus

saklausir það eru bein fyrirmæli til dómara í lögum um meðferð sakamála að þeir skulu greina í forsendum dómsins það sem telst sannað telji dómurinn sannað að einn eða fleiri af sakborningunum séu saklausir þá er dómaranum skylt að geta þess það var ekki gert Davíð þú ert prófessor í mannréttindum hefur dæmt við mannréttindadómstól Evrópu um árabil hvaða þýðingu hefur þessi dómur fyrir íslenskt réttarkerfi þetta er þetta er svolítið stórt spurt og ég held

fyrst og fremst að dómurinn sé uppgjör við fortíðina

breyst til batnaðar þegar kemur að

réttarstöðu

já við getum lært af því að það er ákaflega mikilvægt í meðferð sakamála að gæta vel að réttarstöðu sakaðra manna já ég held það ég held við getum alveg alveg notað þetta er slíkt grundvallaratriði í réttarríkinu en auðvitað erum við í þessu máli að gera upp við fortíðina fyrst og fremst við ætlum að gera stutt hlé á þessu spjalli hérna við höfum heyrt viðbrögð aðstandenda í dag og þau eru

Tryggvadóttir dóttir Tryggva Rúnars Leifssonar segir sýknudómurinn feli ekki í sér endanlegt réttlæti nú er búið að hreinsa mannorð pabba þíns já það má segja það ekki hundrað prósent réttlæti það er ekkert réttlæti í þessu fyrir hann þó það hafi komið fram sýkna hvað tekur við núna ég veit það ekki við eigum eftir að fá að sjá

forsendurnar fyrir dómnum það er ekki búið að gera það opinbert ætli það detti ekki inn á vef Hæstaréttar í dag og þá þurfum við að skoða það fara í gegnum það til að sjá hver næstu skref verða en svona anda aðeins í þetta og jafnvel fara upp í kirkjugarð nú hefur til dæmis verið talað um mögulegar skaðabætur við erum ekki komin það langt alls ekki við erum bara mjög fegin að

áfanga sé lokið taka þetta mál upp aftur og

að ríkissaksóknari settur

myndi krefjast sýknu voru nokkrar efasemdir um að þetta yrði niðurstaðan nei í raun og veru ekki þetta er svolítil svo ég leyfi mér að sletta seremónía sem er búin að vera hérna í

góð og gild augljóslega en þetta kannski snýst ekki um réttlætið heldur um lögfræðina og hvernig aðferðin að þessu var en það er ekki

búið að taka á óréttlætinu sem varð engan veginn það er allt eftir það situr allt eftir og við sitjum með það í fanginu núna

velvirðingar á því Ragnar þetta er ekki endanlegt réttlæti segja þau hvað heldurðu að bótakröfurnar geti orðið háar sko hvorki þessi dómur né bótakröfur eru hið endanlega réttlæti þær þjáningar sem sakborningar hafa liðið og fjölskyldur þeirra eru slíkar að ég verð að segja að það sé óbætanlegt en ég gæti vel ímyndað mér að forsætisráðherra sæti nú og skrifaði bréf til þessara aðila þessara sýknuðu manna og fjölskyldu þeirra og spyrði hvað getur

ríkið gert fyrir ykkur eftir að hafa beitt ykkur þessum órétti svona lengi menn hljóta að vera að tala um mörg hundruð milljónir ég hef ekki hugmynd um það nei hefur þú hugmynd um það hvað hvað væri eðlilegt að borga í bætur nei ég held nú á þessu stigi sé þessi dómur feli í sér fullnægjandi réttlæti þá get ég út af fyrir sig alveg tekið undir það en ég vil þá taka fram að að ég nálgaðist þetta verkefni sem lögfræðilegt verkefni og spurði mig að þeirri spurningu þeirri spurningu sem handhafi ákæruvaldsins í málinu

ákæruvalds hvort það væru þarna fullnægjandi sönnunargögn og ég taldi að svo væri ekki og það er sýkna sko inni í þessu kerfi þessu þessu þá vinnst enginn stærri sigur en þessi það verði alltaf að líta á þetta sem gríðarlega mikilvægan áfanga í því að kalla fram eitthvað réttlæti í þessu máli en innan þessa kerfis sem við vorum að reka þetta mál er ekki neins meira að vænta nema skaðabóta mér finnst þó að það sé ekki mitt hlutverk og að mínu hlutverki í þessu máli sé lokið þá finnst mér blasa við að að lögmenn þessara aðila hljóti að að íhuga það skref að að krefjast bóta á þessum

óleyst mál Erlu Bolladóttur hún var í dómssal í dag við skulum aðeins heyra viðbrögð hennar

hún er enn dæmd fyrir rangar sakargiftir hvar er það mál statt núna það er bara statt á sama stað

komst að sinni niðurstöðu en með þessu núna er búið að lýsa því yfir að minn framburður í þessum málum sé ómerkur og þá gengur ekki að reyna að plokka út framburð í meinsærismálinu og segja hann hafa verið að marka hann var fenginn á alveg sama hátt og aðrir framburðir í þessu máli þannig að ég þarf núna bara

kæra þessa niðurstöðu til Héraðsdóms og vona að það taki ekki langan tíma þetta er orðið ansi langdregið nú varst þú ekki dæmd fyrir að bana hvorugum mannanna heldur fyrir að bera rangar sakir á fjóra menn það er samt sem áður sannfæring þín að það hefði ekki átt að dæma þig fyrir það já að sjálfsögðu

framburðurinn sem þeir eru að lýsa ómerkan með þessari sýknu núna finnst í skýrslum þar sem framburður í meinsærismáli er í sömu skýrslu hvernig ætla þeir að plokka út einhverjar setningar og segja þetta var að marka og þetta gerði hún af frjálsum vilja en ekki þennan hluta

sama augnablikinu ertu að undirbúa þessa kæru

núna já ég er í rauninni búin að því Ragnar ætlar að reka það mál fyrir mig svigrúm gefst fer af stað söfnun sem stóð til fyrir löngu þangað til eftir allt sem á undan er gengið treysti ég engu og að því leyti er þetta mikið gleðiefni í dag eitthvað gott gerðist hér í dag stórkostlega í rauninni en ég gerði þá vitleysu að vænta réttrar

niðurstöðu hjá endurupptökunefnd og það var ansi mikið áfall þegar hún kom þannig að eftir það hef ég ekki gefið mér neitt Ragnar hvernig fer þetta mál þetta mál en ég hygg að rangar sakargiftir verði enduruppteknar og Erla verði að lokum sýknuð af því af mörgum ástæðum ég vil aðeins geta þess vegna þess að við minntumst á fyrri tíma að lögin

um rannsóknir lögreglumála á þeim tíma sem rannsókn á þessu máli fór fram eru ótrúlega góðar með þeim betri sem þekkist í Evrópu

það var ekki vandinn það var ekki löggjafinn vandinn var brotin sem voru framin af hinu opinbera valdi á sakborningum aðeins í lokin það fá margir á baukinn núna með þessari niðurstöðu dómstólarnir lögreglan fangaverðir fjölmiðlar almenningur og sú múgsefjun sem varð en þessir menn voru líka með verjendur hvað segja verjendur um þá gallinn eins og ég gat um voru að reglurnar

en framkvæmdin var önnur verjendum var meinað að hafa samband við sakborninga þeir fengu aldrei að vera viðstaddir yfirheyrslur fyrr en það var komið í dóm og þá eingöngu í sínum eigin

ekki yfir vitnum engar gagnspurningar síðan meðan mennirnir voru í fangelsi

að tala einslega við skjólstæðinga sína og þess vegna fengu skjólstæðingar aldrei að undirbúa vörnina fyrir dómstólum aldrei við komumst ekki lengra

lengra í dag Davíð Þór og Ragnar takk fyrir komuna það fer að líða að lokum þessa þáttar ein athugasemd þó vegna viðtals við Guðrúnu Johnsen sem sett var út úr stjórn Arion banka í fyrra þá vilja þrír þáverandi stjórnarmenn í stjórn Kaupskila stærsta eiganda bankans koma á framfæri að gagnrýni Guðrúnar á söluferli b g tólf til hafi ekki haft nein áhrif á ákvörðun um mannabreytingar í stjórninni